este niikuundiuu ja luliuna tiuku tee xe'ena escuela kua'ana escuelana tee ichi kaatiu viichi ka'anu in vivora niixi'inina te vichi ka'anu diikixi kaatiuxi ichi teniinde'eanaxi te'e kue'eni, kue'eni, kue'eni kuunda'axi axiininaxi ja kuva'a kuuxi a aire malo naajkuuxi pe viichi niixe'enuuxi du'ua kaa dikixi du'ua kaa cuerpoxi tee kueeni. kueeni kua'axi teejia'a ndeé horre nyuuka teende'e nda'avi kuu anuna me da miedo o naanxee ka'ando.